افضل قضاء حياتي شابة، لان الشباب بيمسل مرحلة من الطاقة والاستقلالية وفرص النمو والاكتشاف في هذه المرحلة، اتمتع بحرية اتخاذ القرارات واكتساب تجارب جديدة وتحقيق الاهداف، بينما الطفولة الجميلة ولكنها محدودة من حيس الاستقلالية والفهم العميق للحياة.